زما په نظر د هېواد ابادۍ او پرمختګ لپاره باید آګاهي ورکړل شي خلکو ته د علم او پوهې په اړه. هغوی علم او پوهې ته وهڅول شي. تعلیم باید وکړي، تعلیم باید په دوی باندې جبري شي، په نر او ښځه باندې <hesitation> ځکه دا یوازینۍ وسیله ده چې موږ کولای شو جنګ، جګړې، بدبختي، فقر او هر ډول ستونزې چې هغه د هېواد په دننه کې اوسي، هغه له منځه یوسو. د تعلیم او پوهې په واسطه دا کېدلای شي. که چېرې تعلیم او پوهه په نر او ښځه باندې جبري شي، هغوی به سواد اوسي، پوه اوسي، آګاه اوسي. نو دوی به اصلاح له ځانه شروع کړي. <hesitation> ځان به اصلاح کړي، کورنۍ به اصلاح شوې وي، ټولنه به اصلاح شوې وي. همدا ډول په هېواد کې به <hesitation> اصلاحات راغلي اوسي، فقر، بېوزلي او جنګ او جګړې، او دا ټول به له منځه تللي واوسي. نو یوازینی شی چې <hesitation> د افغانانو یا هېواد د پرمختګ او ابادۍ سبب کېږي، هغه پوهه ده، تعلیم ده. دغې په ذریعه باندې موږ کولای شو چې هېواد اباد کړو او پرمختګ ورته ورکړو.

د عصري تعلیم په واسطه ډېرې اسانتیاوې منځته راغلي دي او منځته راځي. د عصري تعلیم په واسطه کولای شو د یو موټي خاورې، یو بوټي، یوه تیږه، بیا یو غوړپ اوبو څخه هم په مثبته توګه ګټه واخلو. د هېواد د ابادۍ، ترقي، دا ټول د عصري تعلیم په واسطه کېدلی شي. صنعتونه، صنعتي فابریکې جوړ کړو، صنعت ته وده ورکړو، اقتصاد ته وده ورکړو، دا ټول د عصري تعلیم په واسطه کېږي. د نورو هېوادونو سره ځان څنګه سیال کړو، خپل هېواد څنګه سیال کړو، هغوی له پرمختګونو نه څنګه خبر شو، دا ټول د عصري تعلیم په واسطه کېږي. خپل هېواد د هغو پرمختللو هېوادونو سره سیال کړو، او هغسې خپل هېواد ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. نو دا ټول د عصري تعلیم په واسطه کېږي. ډېر داسې نورې ځانګړتیاوې دي چې هغه د عصري تعلیم په واسطه کېدلی شي، او خپل هېواد <hesitation> د دغه عصري تعلیم په واسطه ابادولی شو.

بالکل، د دې پوښتنې په ځواب کې به زه ووایم چې بل کس یا دوست ته ډالۍ ورکول، هغه مینه او محبت زیاتوي. د حدیث شریف مفهوم هم په همدا ډول سره دی. او په ډالۍ کې به زه قلم او یا هم هغه کوم کس چې زه ډالۍ ورته ورکوم، د هغه کتاب او ډالۍ کې ورکوم.

د دې پوښتنې په ځواب کې به تاسو ته ووایم چې د شپې لخوا دا کیسې لوستل او د کتاب لوستل، دا په ټولنه پورې، وګړو پورې اړه لري. ځینې ټولنې لپاره، ځینو کسانو لپاره، د خپل مشر لخوا څخه، د بل کس خوا څخه په کورنۍ کې کیسې هغه ورسره تمامېږي، او د ځینو کسانو لپاره بیا د کتاب لوستل هغه مفید او ګټور دي. خو بیا هم تر ډېره وخته پورې پاتې کېدل، د شپې بغیر له خوبه څخه، دا ناسم حالت دی، ځکه دماغي حالت کې کمزوري رامنځته کېږي. په سهار راویښېدو کې بیا مشکل رامنځته کېږي. نو که کیسې لوستل وي او که کتاب لوستل وي، باید د شپې تر ډېر وخته پورې ونه شي، او حتی دغسې وخت تېرول خو بېخي باید ونه شي.

مورنۍ ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده لکه څنګه چې زموږ اکثرو خلکو فکر کړی دی مورنۍ ژبه د فکر هویت پرمختګ بلکل ډېر کامله وسیله ده مورنۍ ژبې سره د یو چا هویت معلومېږي په مورنۍ ژبې سره د فکر کولو وړتیا زیاتېژي په مورنۍ ژبې سره يو څوک پرمختګ کولای سي.

دا چې تاسو پوښتنه کړې ده، په افغاني ټولنه کې د ګاونډیتوب یا همسایه‌توب حقونه ډېر مهم دي. یو ښه ګاونډی باید څنګه وي؟ متأسفانه، متأسفانه چې دا حقوق چې کوم ګاونډی لري د بل ګاونډي سره، ډېر په کم ډول سره اجرا کېږي، مراعت کېږي. یو ښه ګاونډی، یو ښه همسایه، د بل کس هغه د حاجي صاحب هم دغه رقم دی چې هغه کس د ده څخه، د هغه د لاس څخه، د ژبې څخه، همدا رقم د ده د خبرو د هغه څخه په امن کې وي، په امن کې وي. د ده ساتنه وکولی شي، د ده دفاع وکولی شي، او د ده چې کوم همسایه‌توب چې ورسره یوځای دي، ورسره د ده څخه په تکلیف دي، مثال نه وي. یا یو کور د ماشومانو څخه، کور مطلب د نورو کسانو څخه او شاوخوا، باید هغه بل همسایه په تکلیف او ازار ورڅینې نشي، او نور هم باید دوی د هوسايي او ارامي احساس وکړي. دا دوی لپاره د بل مثال، د ګاونډي لپاره ډېر ښه دغه دی.